احب اكون غزالة عشان الغزالة حيوان ما يؤذي اي حيوانات ثانية وما هو ياكل ما ياكل اللحوم ياكل النباتات وكمان الغزالة جميلة وسريعة احب اني اجري كدا في الغابة. بدون ما اأذي اي احد او اظايق اي حد.